Loko indray an, mena, manga, maitso, voloparasy, mavokely, mavo, volotsokola, volomboasary, volotany, <hesitation> manga tanora, manga antitra, maitso tanora, maitso antitra, fotsy, mainty.